Ana aghi ta sosi, ana aghi tasosi mogba onuekpete te enaan onogho anooy bho mezo olo ani nolom etugh oobi ezo, ode no niin etugh obbi ezo awuny na aborumor etugh oobi ezo ekima atol totu obho pa ana ta kpete anogbo zeedi akal talaka ibam awuny obho ibam awuny ikiilaan ode moniin neena, molo aghudum ena adooy because oony bkos oony olo okiilan io mode no niin odi iruedio neghe, ode bho noniin bho ibhira imute bo zina bho keedi ni rol te emaarooy nini mikanya arisia kedio ana uke moru bho pa na enaan, ana obam moony ta tugha teedian eedi molo ana tugh ke neghe ani enani zin ana obo bho obal. Obo uteeny olom obho polom onuma ana ani bho ta kii lan olom onuma <hesitation> molo ama rugh otu ena aneghe, ani no olom ka ani oghii lan molom amarugh otu obho orue dio anieghe ikpo na aar olo ka dighi amarugh otu bho ka aneghe olo blodio aburu mor kedio idi mo oyiin asi kedio elulan olu, ekima olo, ama rugh olu obho gazaramian nini, obo bha ari ibhomei obho, obho ne bal miibhaaar ughol, ibha ezira utul onu, pia ra oola obho ghiani ibho oziro uteeny emoghongan peeza a oghalanu tezo belani kooy ateeny oghitaan, ta loor odi oba ubol ilom ateeny oghila to aloor odom odi Obo ateeny aghunotu aburumor aburumor odi needi emoghon mulo eneghe enogho zeedi par olo utue dio odigh olo, bebe apu olu enaan otuedio adighi olo ezo bho ana na akpulughu na nogho me enaan obho no kol enaan tulighi ze zoor pe naan obol oru o tulughi ezo ama na ava molo enaan katulughi zeena obho pezo odi ta tulughi na kamem kamen so, kooy agheel gha zodi maar olo na nogho zina mi ihaghani, suo ana uloghom ughol ekima olo to tu onuma, peleghi zodi enaan aghol tue ma anogho ezoor meekima <hesitation> ka ana ughol omoghonyan olo totu olom onuma na na, peleghi me enaan aghol enaan tue ma nogho molom ami nami moghonyan oh, ana ughol omoghonyan olo ta ani onuma nana, peleghi meenaan, eghunotu oba ekima arol eneghe enogho zoor zoor la amen kame n even teema arooy ekona enaan tue ma digh manogho mabo bho negbeel obho pe enaan ekona uru odighi podi okpete po oru kezo bho asumuageme, pe enaan oru oseeri omoghoyan oseeri etulan, esi bho tah ghi ta ghisigh.